Nahazo ny fahaleovan-tenan̈y kà zen̈y l'indônezia tamin'ny a folo fito amby a aogositra arivo sy sivim- sivin-jato efapolo dimy amby tamin'ny Paibà. Af- tafa rô nan̈ano hetsiky lava be zen̈y mba hisian'ny fahafahana. De nahazo an'izy io zen̈y izy <hesitation> nahazo an'izy io zen̈y izy tamin'ny mila ne- tamin'ny arivo sivin-jato efapolo sivy amby sivy taon̈o.